السيارة تتكون من عدة مكونات رئيسية. المحرك هو قلب السيارة ويوفر القوة للحركة. ناقل الحركة ينقل الطاقة من المحرك للعجلات. نظام التعليق يمتص الصدمات ويوفر قيادة سلسة. الفرامل توق- توقف السيارة عند الحاجة. النظام الكهربائي يشمل البطارية والأضواء. الجسم الخارجي يحمي الأجزاء الداخلية ويعطي السيارة شكلها.